طبعا أفظل الكبسة وأقول لك طريقة طهيها أول شي حط قدر عالنار، واظف شوية زيت بعدين حط بصل مفروم وقلبه لين يصير ذهبي، بعد كذا اظف لحم مقطع وخليه يتحمر، بعدين حط طماطم مفرومة وبهارات مثل الكركم والكمون وخليهم يطبخون شوي، بعد كذا اظف رز مغسول والمويه خليهم على نار هادية لين يستوي الرز، لما يستوي قدم الكبسة مع سلطة أو زبادي وبالعافية.